Yero sapingnge sibawa bembeq e nisseng ga niga puanna nisseng nasabaq engka puanna tuli panre i esso wenni na yero sapingnge sibawa bembeq e nappitagga bate na mappoji ri puanna ero wissengnge iyyaq nappitang nasabaq nissenni puanna makkada tuli le panrei narekko makkoniro maderriq tunruq i ri puanna ro